Bueno caney caman samapient de de dos, de dos de noviembre aguey anock costumbre alock nguy méxico apeangu meowan este nipilan que aj mondow apeyuy mi cambajats ikoots por eso huayey ikoots anock, anock costumbre yak mi torte yak mi guiñij yak mi paran, yak mi manzana, yak mi pom, yak mi veladora meowan aguey costumbre nao méxico pue tradición arangu watukey pero mi pienk atimie mero, mero verdadero mondow timi chindow jamas apol a mi pijaw washa por eso de que mi tradición cuej méxico aguey, aguey costumbre aguey ajlock este registrado pue por mundial gumie por sol méxico. Meawan país ajguella anok costumbre de ajlock ninguey puej nock tradicion ajguella nock a nock colturas asde moda pengun puej ajguey gumi gumi atokey puej gumey ata asistir mondiow vaya pero como ikor miyaca es meawan lo que piyac nguesh mesa alotarguej do mismo ik ajmet no timi chimish tijtier ngue mipibish guien bien listo vaya quien meawan tradición najnin guey meawan mexico meawan país.